ʻAuē! E kala mai iaʻu, ua hoʻokuʻu e hāʻule wau i kekahi kiʻaha aniani a e nahā ʻia. Ua hoʻomaʻemaʻe wau i nā aniani. E ʻoluʻolu, hiki iaʻu ke kūʻai i kekahi e aʻe kiʻaha?